To Ir borey araŋ goono ga maa Agogo mo a gwayo mate kaŋ a goo da. Zama sohõ misali da Agogo goo ni kamba ga nan kaŋ ni goo kwaay kulu niga guna heura marje kaŋ no nigo wala heura marje kan diraw niga te hala niga kwaay nango do. To amma d'a siino me, din si bay kala day nigo kuba ra ka dira. Da jingar yaŋ lokaci to, niga hin kaŋ guna ma di guuru marje kulu kaŋ no a ne. Da fu ra wane no, da taray wane no danga haka sohõ jingar yaŋ se sohõ mehaw handu ra, niga ba Agogo guna yaŋ. juma'a ga, danga jingar yaŋ day kulu kaŋ niga te, Agoga heura no niga guna ka bay lokaci kaŋ kulu a ne. Amman da manci heura guna yaŋ din goo Mooto ra ni goono ga dira niga heura guna. Sohõ hayo wo sohõ kaza ay goo heura kaza amman diraw wo day gan te hala ii ma di heura marje kaŋ no ay ga te ka to nango do. To yaadin Agogo goyo goo da. Agogo ga kaani, sohõ no mehaw handu ra, sohõ susubay guuru taaci kaŋ araŋ ga tun kay ka me ka safur din, ka ŋwaari ŋwa mehaw za yaŋ wane, nidi din sinda Agogo ni si bay heura marje kulu kaŋ no a ga ne amma din gonda, nidi ni gan anfani bay. Din gonda Fu ra wane, niga bay mate kaŋ a goo da.